لا افضل اي موسيقى لا هادية ولا الموسيقى الكلاسيكية او الجاز لا احبها لان لا تساعدني على التركيز ولا لا تساعدني على الاسترخاء ولا السكينة احب القرآن الكريم الهادي المريح الذي احس انا انني بالاستماع <hesitation> للقرآن اخرج الدنيا والصلاح وعندي راحة بال.